Pues o otech tlaliliaya okitliwatzayah hoja santa kiliah, okitlitliwatzayah iwa okitlaliliaya sekitzin vaporú iwa otechtlaliliaya ka topecho, iwa sikitzi ka ka tometzwa, tokechtlahpa iwa techtlaliliah neka tokalceta para pues ma pahti. O oketzaya nono kanela iwa copiliayah sekitzi limonex para ma pano tlatlaxistli, pus axa tlen kipia tiyuwih itech doctor, y pus antes amo. Pus para neh mati non yowehka kachi kuali pahtli, porque kachi natural, iwa axan ya sa puro ika tratamiento se pahti, pues kwika ich hospital regional, porque.